मैं तो जो है बिना हीटिंग के रहबो पसंद करुंगो बजाये बिना एसी के। चुँके सर्दिन में जब हीटिंग नये होतुए और ठंड पड़तेये। तो हम सब अपनी रजाई और कम्बर ले लेतेयें। बू हमें हीट दे देतेयें पर गर्मिन में जब गर्मी पड़ियेके और जब हामें ठंड की जरूरत पड़ाते कथा तो जो है पंखा कूलर सब ठंडो पर जानतेय। कोई सो जो है, हामें ठंडाई नईये दे पांतुई तो जो वजह ते हम एसी पसंद करेंगे चुँके एसी गर्मी में जो है अच्छी ठंडाई दे पांतये।